Veta fajjira mi umma mi tawa nyamdu am do jodi rena am, mi yiwa mi lota nyi'e am mi wara mi nyama mi nasta wuro mi yaha ha sobiraabe am min hirta min jala.